Tomi hebi siwtaare jei asaweerekomi burtaa wadugo kam mi siwtan mi waala mi daanotomi fini fajjira baawo mi juuliu mi nyaami mi wurtan yaasi mi tefa sobiraabe am be wara ko mi jooda mi hiira be mabbe to jemma wadi mi warta mi daano mi siwtina yonki am.